Preferirìu avei ël puter dël teletrasporto përché parei purìu andé ëndua volu, a la mar, ën muntagna ën pochi secondi e parei purìu andé truvé mi amis luntan